Oime <hesitation> ñaeupegua taki <hesitation> pe pegua, aluminio, fierro, <noise> takipe pegua yaiporu yaa <noise> pe vaera, guiyape, <hesitation> jieropegua ani aluminio pegua jokuape jaiñoma yaimbe mbae